हमरो टाउको भनेको चाइ सरिर को सबै भन्दा महत्वोपुर्ण अङ हो । जा बिभिन्न प्रकार का रोग ले लाग्दान तो कारण भनेको चाइ हम्रो टाउकोमाइ प्राय रौ ले ढाकिएको हुन्छ। अनि फोहर हरु बस्ता कि लेखा ता ठाउ हरु बसेको हुन्छ । जै ले गर्दा हमरो टाउको माइ बिभिन्न प्रकार का रोग हरु लाग्दया, टाउकोमा पिला हरु आउन्या, खटिरा हरु आउन्या, कपाल झड्या, टाउको दुख्ने यि बिभिन्न समस्या आइरहेको हुनान। यो सब्बै को समाधान भनेको चाइ सेम्पु ले गरन्छ, सेम्पुले गर्दे काम भनेको चाइ हम्रो सरिर को जरा जरा सम्म गइबटी चई ता भएका फोहर हरु सब लाइ झरौने, निकाल्दया, नया कपाल उत्पादन गर्दाकि मदत गर्दया, साथै हमलाइ रोग लाग्दा बठे बचउने काम गरन्छ । अनि सेम्पु ले हम्रो कपाल लाइ मुलायम बनौने, कोमल बनौने, टाउको हलुको रख्दया, हमलाइ काम गर्दे माइ स्पुर्थि दिने साथै कपाल को चमक बडउने काम गरन्छ ।